<hesitation> mi nga kil mwala <hesitation> kara wul ka yanayi ƙir nɗa, mi ngir wul ka yanayir ƙida aɗi to tsatsu wa kara wul hankalari mimmiri, hankalari mi gir gabila hankala mdakilaka, dakilaka kafin kara pila kwara ya kil nga. Dama mi ngir mwari tang, ngi wutini gaɗe kuskura kara pila nga kilni ngi wutini akwa vir thlirkima ko vir vithim ko vir menene ko tsana ƙitcha, ko tsana pira ka kitcha kata hara <hesitation> ka tsa hara thlare lapiya ala nzari nga ga mi ni ni shang aɗi apir sai vir hidimawa vir vithim ko lausa laka ko minini a wutini apanni, mwar kara sidi min kithir babani ri, a fiyadi nda mimmiri ey shang lakur da mimmiri. conditional ke abila gira garir kiltsi, mi gir mwa kwatsam yakil nga ey bismillah gir giri gir giri, tin ng si wuti hankalani tap. Mwala wanne ai wallahi tin ta kita mwala kawai wami sudi sudeziya, ndaga tin cir ɗiɗi kawai gaba daya, tsani ɗiɗi, habaa ga tsok shaktsi sinwa ga pila amarya wa, to yini aɗi kalkalwa, ngabila hankalari, laka tsana hilla laka tsi <hesitation> tsaka tsaptawa, ta ok tsanzi ka durakur dakilaka kata kicimta karir ni apa ti shanga ti wada na hara wa, tsa lukwa ka vir vithim <hesitation> mi gi kil mwala kuma tsa hila, ko wani mdi ka wayani ah ɗiwagir waya giri diya kamnya ngida mwala wanne ki si kaga aɗi hara suna kalkalwa, tin ga pila kamnya mi ti kil mwala ngini ri, a shai gi fori tin cang ting asakadani shatan ki hartin canga kamya midi pila abir gaɗe kil mwala kada kuwa ti gan ga difaga pa gamta to difaga pa apa kara hara mimmiri ka kira mwola nati gi ga kilani kamya ata sakari shatang ki kurti ka harting ncagir girasin kowarwa sai gir yini sudunni kamya kil sirgir gira kwa agir tin kagir kilsi kawai mdina nagi shawara ata saka yindan inaa. Mthakar mikiyi nga tinga wukari, tsan mɗir gilaringa, amma mi sakati sulaka ƙi sifaru an sakati nga pila apirwa wanne kuchi kai mi in nga shawara wanne diya ya ƙil kwangin mai, kamnya tsak palingida gida yadda ti tsa ɗi, asha babari kula hankal dai a a ƙiga yayar ni yare desiwai ki nala ƙakadu mi nda thlabura, aa mi ani duku ana kwa wahalan shang bi yawal pa shang ƙida yaru, amma ni naƙi hir adin ta sin ko mai da komai, tin ga wuti shanga sur giri a nzi lapiya lau, to aa dik pila kil mwala na mdaklaka, mi gir wutini mɗaku kilni, kil mwala na hir adin, kil mwala naka kwaba to makir, na hir adin <hesitation> ah na farko akwa chang makir ni mikate. Taka kwaba ti kwaban si kurfa, gira hara swa mimmiri, ka ga ƙi beti huza, ta mɗaku zau, tin sulaka thli thimara ko kuci rari, kaga mdakkur ni ki kim tasti, amma mi na hir adin tsuwa, ina ji mi tak thlirimta kima ta ƙiɗa lagir hyel ka hal tinda kwa, kaga ani aɗi nzi suda wa ai, aɗi hilwa, ki nzi mdakilaka, an viti shawara yadda ti gatini sudani akwa to.